I been to few places of recently like I went to bomi county tubmanburg I also went to visit my mother in law in ganta nimba county yeah and due to my business I don’t really move but these are ley few places I visited in recent time. I went to visit my mother in law me and my woman because she was na feeling alright we went the we spend small time with neh I met old old friends neh I saw few of my family member neh brother in law sister in law it was a good time the and when I went to bomi county too I also went on a family trip yeah one nor my brother in bomi county his woman was sick so I also went the to visit he yeah because a was really disturbing he yeah I think la some mor ley few places I na go in recent time bomi county and ganta.